ايه اعتقد لازم كل شخص يختار البلد اللي يحب يعيش فيه اشوف انه من الظلم انه موقعك الجغرافي يحدد مصيرك. لان موقعك يعني يقرر انت شو بالمستقبل. فمن رأيي كل شخص حرانه يقرر وين بعيش